Au ini baloas nggati au ini bahan bahan yang akan au butuhkan no alat-alat yang akan au butuhkan nai na.